Toshbaqalar suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlardir. Ularning ko'pchiligi quruqlikda yashaydi. Ularning o'ziga xos qattiq qobig'i mavjud bo'lib ular uchun himoya sifatida ishlaydi.